Le lampadin-e a funsiun-u <hesitation> përché ëndrinta a la bula dë veder a ie ün aut tuchèt dë veder ch'a suporta ën tuchèt dë metal. Cuandi ti ti vische la lüce li ëndrinta a i pasa l'eletricità e cul tuchèt dë metal a së scauda e a fa d'lüce